You wan bein ngrru kuru sabillai sabullo ayashi nge kala kada sabul nge ibindu akul nge ibandu dan mun gu fai daranna aji nge kodabu nachigu nge gol gir gabudi nge gikagi amai nge gajugu soso nge gubanwu nge kudabugu nuchai kuru gairi kullan ganli bubuttu nge dai gau gajaiya baru migau wairi dai nge alli ga nan dai gau gajai baru migau ridai dugur nanda gabandu sabul go kondagu kaliu ga yo sabul banni you dan ki da ne nu sabal gutia sabiltolit nge gutaiya nge budi nge gal gan nigasta gaguai ri dai yei garu nge gibiniri iwigai ro dai ayai nge nugesta natu magai gutumagan nge gibini dan na agula gabudi ri ada yo yo mukida ngenu gia dan kaln aliyara ku dan sabilgi alou nigista imigu ngena mai giya you nge sabulla fai daran guta you so sabulgi fau wa kaduga ka daduga oyo sabul nge isha nuga omo nge isha nuga omo akul ga omo dan nge ibandu kajoumu go ibindu tai hugairi aji nge ya dakau kumbuo du dishai acharya guya nge danna dizafiya dan.

Naji duran so hankurunja nara guni gi kula furumau choltga sabulla yaru wan ngemu afiraka yomugi kala kada nge iujuga handu ro yari lartu warai nge yol hal nge dusabullo idakau yamunu nge achal ilaga iau kau yamunu lugu naban du nge narugan de shiyari nan kondan nishabu kondan kulnu ikilnudarn mu hal ilau wanai nge dan isha nuga alobira shi du dishi akula yoru ikal guma gunnai ri kada gumagunana gabandu nge niji kur chai nge sulum kaul lamai kabudai kala deshai gin sabulo nge yo kalan ga dauro nge wanigu falda niji akan hagirai haguro niji numlyaldoya gautai danomo risabul kidaan nge da omo dan mubin dunuya kubuga auga gabinira nge fagu nim waga dan na gibinduya sai dai sabul nge mungera babul ngamu ngra yenge dindi sabul kəli u dendi sabul kulu ye yu kima yu gamu nilau kajimu wo nge sai de kajimul kie yo ye sai kajimu bul yo yi kiley yai yu kime yei yu. Kubuga nalau ga ebenge sabul ngamu hinba dunide eceniga kenu yu eceniga awo ge unigal sabul nigeria ge dindi kilai ye gal kului ngo ngo danwo yeri wanke mairi dindi kajimu yeri mungi kamal ngu ndo togu do tilondi gedi kurchal ge jili kaguman ge leda leda co ledari yubendi sabil ngamu yo ge rjili sabil nigeria yo kili ye be bendi kajimu yo wagema ye ye ndi kajimu ye bengi yukoi yajimu kamuus kurchai nge doy gairi nge gamunu kurchai dai gayiga kimai alliryen yen gau gajiyen ikilawgegenun ge bega kuronge hau nga ecal kanudie nga dan aji dici ye mangan yakinin nga, kemi kal me acal dikada ga ye acigo yecirgo dayin go namu gudo gicarnge gan gide danyo omo ngede ngede dai sabil gamun go kda kado ga lugu nubendigo acul, lugu gelaya ngabidi gudo acul ga gan cida ngagu ko. Nge ewujunge lugu ham wai nge kauco wo kellea kuron nawari dan halla galla nge yamainge gabbal ge ai fuloginge kidə amai nge bilgange gebendi yimai ham wai yu him no ngra nge dunmuno ordinary ngra hum no wai nge benuro yinai mo amai ngra gudo, mego jamai yo ham wai ndan yo dai garo iye kala kalu di ci yajimai yimenge yibendi sabil kala nge yakal gandu roba yo sabil nge damu eho ai robayo, nga yandi amai yandi amai ngu ngai nahara kolan nge yajugu kalan alligin kadabuv megoi eceru, fin imege ecerigu yo yunga dai sabil bayinge dai yo namai ge hand.